Rí júba̱a gii̱ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ tsáa̱nꞌxu̱ꞌ xa̱bu̱ júbá ñajuanꞌxu̱ꞌ, rí kásí más nu̱ni̱xu̱ꞌ rí júba̱a gii̱, nu̱ni̱ xaxtu xanáá, nu̱dú exí, nu̱dú yaja, nu̱dú xkuun. Ñúúꞌ phú nu̱ni̱xu̱ꞌ rí ginii khayuuꞌ rá. Nu̱ni̱ méjáa̱nꞌla mbayaꞌxu̱ꞌ, nu̱rthurígúu̱xu̱ꞌ, nu̱gímbóo̱xu̱ꞌ xtu̱ska, nu̱tsi̱kha̱rígáxu̱ꞌ mu rí ma̱ꞌni yoska, mu riándo rí ma̱ꞌganú gu̱nꞌ rííí máyúu̱ o̱ o̱ júniú ma̱ꞌkha̱a̱la ruꞌjua. Ma̱wáꞌthi̱in ruꞌjuaxu̱ꞌ, pero yá lístú rí mbayaꞌxu̱ꞌ, yáá mikhaꞌju. Mú rí mu̱dúxu̱ꞌ jma̱a xkandajua, o̱ mu̱dúxu̱ꞌ jma̱a riyaꞌ xédí. A̱jma̱ inii rúꞌkhui̱ rí nu̱ni̱ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ rí nu̱dú rí naphúxu̱ꞌ júba̱a rígíꞌxu̱ꞌ. Mú rí mu̱dú, mu̱rawíí náa̱ rí gáꞌchú, náa̱ kri̱go̱o̱ wáa̱ mbayaꞌxu̱ꞌ nawáꞌ xedi̱, na̱ꞌkha̱ arádú, rádú nuxu̱máa̱ nuru̱thíi̱ mbaaꞌ. Ikhi naka ra̱du exí náa̱ꞌ awúún riyaꞌ jma̱a xkuun, khinda̱wa̱ꞌ exú jma̱a xkuun, jma̱a yaja. Mámbá iŋáxi̱ eka ra̱snguaꞌján exuꞌ, naka ra̱rugua̱a̱la. Xúꞌkhui̱, xúꞌkhui̱ a̱sta̱ ma̱mbá náa̱ rí nando̱ꞌ ma̱du, riándo̱ wámbá rá, naꞌni ruꞌjua rá, tséjyúúꞌ mbá jayuuꞌ. Najráꞌjáán mbá xmáná índo̱ nagíꞌdu̱u̱ naꞌtsu̱ xaxtu. Yáá riándo̱ naꞌni a̱ma̱ atsí o atsú inúú rá, ma̱ꞌgá áxnu̱u̱ yoska, mámbá chákaꞌ yoska ma̱gúma náa̱ꞌ iduu xaxtu̱ꞌ. Wámbóꞌ má ni̱gúma yoska rá, naꞌni má ruꞌjua, <laughs> naniyaaꞌ má naꞌŋa̱a̱ xaxtu. Yáá ándo̱ na̱ka̱ má raꞌya xaná mbu̱júúꞌ, nagíꞌdu̱ má ma̱ꞌgá, ma̱nu̱u̱lo michídiúꞌ, ma̱gá áxnu̱u̱ xtiꞌjí, ma̱ru̱thu iná rí nijráꞌján, mu rí wénú xaxtu̱ꞌ ma̱ꞌni, wámbóꞌ má ni̱ru̱thu xaná, ne̱ni̱khaꞌjuu xaxtu̱ ráꞌ, ma̱tíꞌjñúú xedi̱ mbu̱juááꞌ, ma̱wájuñuu̱ tháa̱n rí rádú a̱ꞌkhui̱, magu̱u̱ ju̱ba̱ꞌ xaxtu. Ikhaa má nagóo̱ runi̱ riyaꞌ, nangu̱tígú ju̱baꞌ, ikhaa ju̱ba̱ꞌ rí na̱ka̱ rangu̱tígú rúꞌkhui̱ nu̱gíꞌmááxu̱ꞌ náa̱ iduu xaxtu. Xkua̱ꞌnii a̱sndo̱o námbáꞌxu̱ꞌ. Riándo̱ yáá wámbáꞌxu̱ꞌ má rá, rayá, ragu̱ ju̱ba̱ꞌ xaxtu rá, nu̱ni̱ꞌŋááꞌ mbá tiémpú xkui̱ mbu̱júúꞌ, nagu̱u̱ yoska mbu̱júúꞌ rí a̱jma̱ nuthu. Wámbá negu̱u̱ yoska má mámbá chákaꞌ iduu xaxtu, nu̱gídi̱i xu̱ꞌ mu̱ru̱thu xaná rí naꞌñuu, nirudu̱u̱ꞌla náa̱ rí xaxtu rúꞌkhui̱ mbu̱júúꞌ. Wámbáꞌxu̱ꞌ ni̱ni̱khaꞌju̱u̱la má xaxtaꞌxu̱ꞌ rá, yáá wénú xkui̱ rá, yáá nagi̱ꞌdu̱u̱ má ma̱jma̱a̱ yaja, yáá magi̱ꞌdu̱u̱ má ma̱jma̱a̱ ra̱ꞌkha̱, ri̱kha. Yáá rígá ginitsu rí mu̱phúxu̱ꞌ xkui̱ rá. Yáá ikhí má rá, yáá nagi̱ꞌdu̱u̱ má naxmátsuꞌ xaxtaꞌxu̱ꞌ, ántí rí ma̱xmátsuꞌ xaxtaꞌxu̱ꞌ, mú rí e̱ndiuu̱n wáa̱ rá, mba̱ꞌyóo̱ꞌ mude chákaꞌ yoska, ngáa̱ mú wénuu̱ má rá, náá xágú má xkui̱ rá. Yáá nagi̱ꞌdu̱u̱ má najma̱a̱ ga̱nu̱ꞌ, naphú ga̱nu̱ꞌ. Riándo̱ rígá ga̱nu̱ꞌ, ma̱goo mu̱ni̱ gúwánꞌxu̱ꞌ, gúwánꞌ ga̱nu̱ꞌ, ma̱goo mu̱ni̱ xúwáꞌ ga̱nu̱ꞌ, riándo̱ yáá rígá ga̱nu̱ꞌ. Riándo̱ yáá na̱ka̱ rakhi̱i̱, ma̱goo mu̱ni rí nu̱tha̱anxu̱ꞌ maguunxu̱ꞌ mangaa. Ikhí má nekhi̱i̱ rá, yáá nekhi̱i̱ má xkui̱ rá, yáá nujndo̱o̱ꞌ rá, mu̱gímbóo̱xu̱ꞌ ya̱wa̱ꞌxu̱ꞌ nguáthá rí nexná. Rí najmaꞌxu̱ꞌ júba̱a rígíꞌxu̱ꞌ, najmaꞌxu̱ꞌ wéñuuꞌ tsú búrrú, wáyú, o̱ xkú a̱khiu̱un buꞌ. Ikhiin tsúꞌkhui̱ ngriga̱ꞌxu̱ꞌ jmíꞌxu̱ꞌ, nu̱rígu̱u̱la xíliuu̱ tsu̱du̱u̱ jma̱a xtátsiu̱u̱n, nakuá jmíꞌxi̱ꞌ, porke ma̱ꞌkhagu̱u̱le ra̱ꞌkha̱, ma̱ꞌkhagu̱u̱le ya̱a̱ guꞌjuáá. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii i̱ni̱ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ. Riándo̱ na̱ꞌkha̱núu̱la rí ya̱a̱, ya̱wa̱ꞌxu̱ꞌ guꞌjuáá, nu̱gíꞌdi̱i má nu̱thriga̱xu̱ꞌ rexa̱a, ikhí nu̱tha̱rígúxu̱ꞌ, nu̱raꞌwíí rí exíska, mu rí exíska mu̱phu̱ xtíliáꞌxu̱, a̱giaꞌxu̱ꞌ. Rí mikhaꞌju nu̱dríyáa̱ꞌxu̱ꞌ mbáá, kuáꞌdááxu̱ꞌ tikhu ru̱tu̱ rí mba̱ꞌju̱, ikhí nu̱dríyáa̱ꞌla exáꞌxu̱ꞌ, numuu rí xíkhú ruxi, nu̱dríyáa̱ꞌxu̱ꞌ náa̱ awúún gúxta̱a̱ mangaa. Yáá rígá mu̱phúxu̱ xkui̱ rá. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii i̱ni̱xu̱ꞌ rí khúba̱a ikháa̱nꞌxu̱ꞌ, xkua̱ꞌnii i̱ráxíi̱xu̱ꞌ ginitsuxu̱ꞌ. Mú rí nejma̱a̱ má mbaꞌja rá, mbaꞌja exí rá. Na̱ꞌngo̱o̱ má mu̱phú nguáthá gu̱nꞌ rá. Ngáa̱ mú rígá wéñuu ginitsu nexná rá, mu̱gu̱jua̱xu̱ꞌ má nguátháxu̱ꞌ xkui̱ rá. Ikhí rí nu̱gu̱jua̱xu̱ꞌ. Ikhaa má mbúkha̱a̱ rí nu̱gu̱jua̱xu̱ꞌ rá, ikhaa mbúkha̱a̱ ríꞌkhui̱ nu̱yáxíi̱xu̱ꞌ mu rí ikhaa má mbúkha̱a̱ rúꞌkhui̱ mu̱dúu̱xu̱ꞌ riándo̱ ma̱ganú i̱mba̱ tsúguꞌ mbu̱júúꞌ xkui̱ rá. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii júwáxu̱ꞌ rí júba̱a rígíꞌxu̱ꞌ. Jamí xúꞌkhui̱ má mangaa, nu̱dúxu̱ꞌ kafée̱ mangaa, rí nu̱dúxu̱ꞌ kafée̱, i̱jín kafée̱ tsú naganuu, naꞌdríga̱a̱la ruꞌjua mu̱dúxu̱ꞌ. Nájngáá rí naꞌdríga̱a̱la ruꞌjua rí júniú rá, numuu rí ma̱ꞌngo̱o̱ mawatu̱u̱nla a̱jmu̱u̱ mbaaꞌ jma̱a i̱jín kafée̱xu̱ꞌ. Nu̱ni̱ iñáꞌ, mú rígá chímba̱a̱ yoskoo ampóó stuunꞌ, yoskoo stuun, ma̱khuáá chímba̱a̱ ikhí, ma̱khuáá má aꞌdá kafée̱, <hesitation> náa̱ awúún iñáꞌ rúꞌkhui̱ mu̱rugua̱a̱xu̱ꞌ. Nu̱dú kafée̱, xkua̱ꞌnii jaꞌnii i̱dúxu̱ꞌ. Kafée̱ rí yáá rígá má xndúú, rí gu̱nꞌ rííí naꞌgo̱o̱ rí kafée̱, diciémbré, enérú, a̱sndo̱o febrérú mangaa náa̱ rí nákua wéñuuꞌ, tsíꞌgo̱o̱ nacha̱. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii tiémpú rí nu̱ru̱thuxu̱ꞌ rí kafée̱ ikháa̱nꞌxu̱ rí juba̱a gii̱xu̱ꞌ. Ikhaa má i̱ni̱xu̱ꞌ mú rí mitsínguá kuáꞌdáá náa̱ rí khidu kuáꞌdááxu̱ꞌ rá, nakuá jmíꞌxu̱ꞌ búrriáꞌxu̱ꞌ, wáyáꞌxu̱ꞌ, o̱ xkúꞌ akhi̱in, ju̱díi̱n nakuáxu̱ꞌ, numuu rí mude kafée̱ áwáa̱nꞌlí jma̱a gúxta̱a̱. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii i̱ru̱thu xu̱ꞌ kafée̱ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ. Tsíru̱thu rí maxaꞌxu̱ꞌ, nu̱ni̱ꞌŋááꞌ mi̱go̱o̱, púrú rí niꞌgo̱o̱ i̱ru̱thuxu̱ꞌ. Na̱ꞌkha̱a̱la guꞌjuáá, náa̱ rí rígá, nu̱ni̱méjáánꞌ mbáá, mbá xkuo̱o̱, jindiri̱ya̱ꞌ náa̱ rííí najmaꞌxu̱ꞌ rí nutháa̱n a̱jndo̱ ñúú má, xtíín, o̱o̱ xtáyi̱i̱, nathriga̱ mbayííꞌ o̱o̱ rígá mangaa xtíín, xtíín mijñáꞌ ikhaa ríꞌkhui̱ nu̱thriga̱xu̱ꞌ mbayííꞌ ríndo̱o nawáꞌnúu̱ꞌla júdáꞌxu̱ꞌ guꞌjuáá mu̱jndooꞌ, mu̱jndori̱ga̱, mba̱ꞌyoo a̱kha̱ꞌ. Mu̱jndooꞌ kafée̱ rúꞌkhui̱. Riándo̱ rí yáá nujndooꞌ má kafée̱ rá, na̱ka̱ rujndooꞌ, nu̱xíꞌngaaxu̱ꞌ, mu ríí mbéka̱ újndooꞌ. Riándo̱ yáá nijndooꞌ má kafiáꞌxu̱ꞌ, nu̱raꞌxíi̱xu̱ꞌ tsega rí ningu̱támáꞌ náska náa̱ inuu, nu̱gímbóo̱xu̱ꞌ. Nu̱dríyáa̱ꞌxu̱ꞌ náa̱ gúxta̱a̱, nu̱ráxíi̱xu̱ꞌ náa̱ xáꞌni jma̱ꞌ, náa̱ ríí xáma̱jan, ma̱ri̱gá mixooꞌ, mu riándo̱ ma̱ꞌganú rí ma̱wáꞌ tikhuun xa̱bu̱, mutsi̱, ikhú nu̱ráwííxu̱ꞌ kafiáꞌxu̱ꞌ mu̱ꞌgúdáꞌxu̱ꞌ jmíꞌxu̱ꞌ má búrriáꞌxu̱, wáyáꞌxu̱ꞌ o̱ xkú a̱khi̱in, mu̱ngújuííxu̱ꞌ a̱sta̱ náa̱ rígá khamba̱a̱ rí nanújngoo kárrú, ikhí i̱ngújuíí ríí kafée̱. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii i̱gu̱jua̱ kafiáꞌxu̱ꞌ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ rí khúba̱a rígíꞌxu̱ꞌ. Ikhí rúꞌkhui̱ na̱ꞌkha̱ mbúkha̱a̱ rí najma̱ꞌxu̱ꞌ jmíꞌxu̱ꞌ tsú khúwá jmíꞌxu̱ꞌ. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii rí kafée̱, jma̱a exí rí nu̱ñájuíínꞌxu̱ꞌ rí khúba̱a gii̱ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ.